Agbagy nkni zhni dna ye kwo yi nge yiya lo yi yi kwo ge hakuri hakuri hakuri yi ho <hesitation> n hoto bwa ba hota gya ben hakuri oyagbagyi ga ge nha zhn hakuri to ha gyi hakuri gyi ban hakuri be n ho che che n na zhni ba atataba ha zhn hakuri ha gbni dokuna to ba delile kwo mi ga ge hakuri kwo zhni yan nu kwo kamata ya zhni intige nsama na dna ha nba zhni hohegyi yagyi kwo filo ho zakwoi bwa n na pyi hoto bwa min hoto bwa hakuri todna ha zhni ba har hapwon nhah hakuri hadna ha zhni ba osanu ha pwo gyn chei aba gye ho bomanayi shi oyi zna zna chei hakuri n na dna ho ntanatnu nu dole aga ho wahala ntu na tnutnu ba nho tosnu wahalan hota bwa hagyi ndan kwo zhni yan zhni zhni yi nu ya kpe ge hakuri kwo zhni yan manayi nu ohoba zhni kwo nhati tnutnu nnato gahe wahala n hota kpe kwo zhnni nsamwabe ge hage abyi la bu si ge gy reshin hakuri le la dna ge oza to chei pma wa snu wahalan nwo ge waga won, kwo yon knu mutuyi nho bo zhni capintanu, n capinta n nho ga gna ho ge. La yan ye be chei n hoto labe chei she wo zhni wa ye wo yan kata kwo kpekni kwa be kwa cheho tu n hoto bwa mi ha bwa tnutnu yi ho bo fa nu ama ha bwa mi hatukwo hatutun mu ha zhni hakuri ha zhin hakuri na da kwo bo yi ha bwa mi ha zhi bugba ati tutu yi mu ha pwo nsu agy ho byi gyn n bya kwolo bo zhni tala na atela bati tela mui agge obwa achi fi za n bwa yin tukwo kwo ba fi za n bwa yi hy hy awo owu gte mita jelon achila fi mi bala bma dna mi mita je tnutun ho zhi nha bwa mi nha hakuri tnutnu yi kwo nu nha pwo hoba gye hogyiba shi miyi maje ho chige kwo fayi za litafi che ku gna yi ge yi bwa hakuri ngye fayi za ngye she fayi za ba nu fa wa pma ogba kpmi suyi kwa zhi waya fanu waya fanu wa nu fa dei dei n waka layi vna wa bwa wogya mi woi zna zna woi lo woi be ntukwo tige wagye wola yan bwa ngba karshe yan bo za wagye wa arbe rika ofaya yan bwa n shekwo ba tuwo nho nhoto bwa mi n gbmali ho nnayi to haje ofye toha je fayi lon aze ye da ba lo yi dole ba knu zhi n bma ama oho to lo un chi chin hotobogbni gyn nbma n yan ho sho chena zhi litafi ga dogboge yiku zhn aza hakuri da ngye fayi za she wo pmi nuwa kpmi suyi kwa be n nuwa karshe yan yi kwa be na ba yi she wo pwo fanuba wagye akaya nba be dawo n napyi hogye bwatoyi. N ho bo wagye dna yan knu a a hakuri ba gaho yaho da ho fuwa awo nge gye mi ba bwa hakuri n naye mita je lo naya n mba tashi mita jelo a a gye hota jelo nayen hogyen ho ya yon na bye kwo nuwa la ho znu tu nu nfe gye gye be halo n ha bwa hakuri ngye fayi za ho ba bwo oya ho bo gyn ho za yin njesu miye ma ga fe ge agbagyi n kni zni dna n haye tnutnu nayi er abyi filo npayi nbabo za solder za shi yi ar kwo bo sun abawa gwa tnutnu ba to bwan ama bwa fnayi tnayii shekwo chige osa lasi n miba wufe wya yin ya hogye boto gna ma bwa hakurin a baba baba bwa aweyi wu yiyin ho baba bwa tnutnu ye kwoyin nsayiye yika agba wa ntigena yikwo agbagya byi bwa n kni zni dna yen pegin n kwo ku su a za ngun ata na yin ntukwo tu ba hakuri bo ba zhin bayilo to bayi bwan bayilo to bayi bwan nha ye shekwo ku ga ba yisa shekwo milo nche so nhono hoba bwa za tnutnu yin hange hota bwa hakuri to ho ta bwa gyiban ntugena gyi ba hakuri to ho ta bwa gyiban ntugena gyi ba hakuri yan kwo mwa mwa yi lo en nhoigye zhni hakuri to hoi gyi ba gyiban miku shida ge hakuri yi bala he che che nsa bwa begye aba gwho yan hoi gwo wye gye hosanu ha bwa mi tin tin baga afaiza nkni zni daye she abolo aknu yi ya. Nge gye okni ye kwo yi kwoto zhni ya zakwoyi yan nu kwo la zhni za ye yan nu gye yila ta karda si nshe gye kwo zhni za ye fan n hayi to n ha bwa mi to ha wa yon yan oyan kwo bo zhni ho robo hega ho nha bwa mi to ha wayan kpe kni n naye nsu ho wo fada be wo gna ge ofa kwo yi ma gwo kwo n haknu nu ama mi lakwo jehoho de na knu n naba yi ha gyi yagyi kafin mi be bo ma zhni tnutnu ya hoku gye hakuri ba nu obanu ba zhni hoi gyi naygyi kafin wo bei be wagna ge wo develop n nabayi ba nu ntuchenu oye agbagyi yila hakuri dna bugba ntugena oyan kwo to gyi hofin hota bwa kwo geyin kpen ntunchenu hakuri ho kwonu ba zhi ma bwa geyi kpe n nyi to zhi hakuri ma kwo ba ye zhni ohoho puwayi hodnalo haya dayi damuwa babe n tingena chichi nuto nwoye wa bwa gyi wye wo ba hon nha bwa mi woi kpekni she kwo nuwo gyn shekwo zanu gyn bo nwo zhapma woi shekwo zanu gyn bo nwo bo kpe wa wye ya kwo wo wu wo zokwo woi bwa yan ho bisaga waladna ho fuwa hola mi bwa woi hoi bwa hakuri nwo rayuwayi to nbonu. Nshekwo uwachei n zokwoyi naye hagye wa gbni tu wola zhi za yakwo wo pa ge oh oh oze lo wo bo kuwo bma zhi to ho kpegey gye hakuri ho bo zhni nwor ho gyi nwoi to wo pmi wo je ha pya gyiwye gban awuwo nge wo wayan ho dna ho nfiwa yipyeyi kpekni wo la biya shekwo la zokwo wu wo ogye wo be da ho wo zokwo wuwo ogye wo be da ho wo chige omi landlord be she shekwo la arberika tumi kni byi yi ho che pmalo ma bma wo zha, kni bo yina ho che pma lo ma bma ho zha to ho ku gye hakuri hobe zhni ba nwon wo la taba wa zamu kwo ku bma ho zhni haku pke ge oya n ho bo zhi wa yin wobo ku agbada won tunche oya gbagyi gye yan kwo zhni hokuri yin kwo zhni bo miyimi yan nu ya zhi kwo oyan kwo zhni hakuri yin obo miyimiyanu yashi kwo bwa nbugba nn hotane hakuri lon nho zadoyi gye gye fuwa ta gyn to ba tun nho nnho yin kwoi, nhoto bo na hakuri nhoyi kwoyi dna fawa fiwa ma hota bwa abge gyi n fefuwan, hagye fiwa gyn goro goro goro agyi fiwa gyn ta abwa kwo tukwo shin agye fuwa gyn zeyelo bwa zeye lo bwai kwo fe bokwa byi bwanu agye byi ga je gaga yi ya zhi n gunaba zeye woyi wogyi wo ya zeye woyi wogye wo dida, to fiwa kwo bo gni n kna tukwo ye bodo kwo kwa benwalai. Kwo kamata ya bwa hakuri naje yi nyabwa hakuri nya ba hakuri, hakuri ba ta shenu hakuri ba ta bu yan nuwa gye za bo tu muye ge hakuri hakuri hakuri wo loo fa muyi ge nabayi wolo fa za nabayi kpeyi wa bwa abu wo ba zha pye wa gyi yangyi chei nwo nyaliyi ami kpe kpeyan kwo ba dna do wogye fayinkwo lagbmi ya be wa gna ge kai hakuri wan hakuri wan hakuri wan a a ayi kwo ge hakuri okwo bwi gyi che kwa n ge to tunde ayi kwo ge hakuri yi kwo bo lo kwa zhi hakuri to kwa sha fayikwo ye wan, kwo to bo wan fayi nkwon err omu dagaye wagayi ge gye wo ba lukwo wo la zamu ge gye wa gna kwo ge kwozhi hakuri, yahaya kwo bo zhi hakuri yan kwoi napma yi lo ntinchenu nhobo ti omuya omu ye ge hakuri haku kpe ge nhagna kwo ge kwo wan gye kwo kwa zhni hakuri nu kwa ta shan wani oya gbagyi yila che nbayi yaku zhi aza hakurida nya zha za hakuri yiba bwa abye gyi nyi gbagyi kni znidayi magode.